Bella çernia de merda, comonque de seguo un coniggio, se pròprio son obbligou. Into senso che o coniggio o smangia tutto, o mangiussa, o giascia, o te rompe tutto, e o no capisce un bellin, ma o serpente, bella madònna, o mette pròpio angoscia.